<hesitation> Nja vida chi <hesitation> nii vina changuochinga ha ino kutinga, teo nanda kuu chinga tuu kanchinga kandaka hi kaja ken kondaka hi nuu uun inka lado nga a no kuinta kunu uhija kuiyo tevina tetuga tuju nindo njao chi kendu xhinda taka kan kakan ma'ate nga takaxtongate iño nuu kui taku iño.